ráðherra ferðamála segir fjölda ferðamanna sem koma til landsins ekki skipta mestu máli í apríl fækkaði ferðamönnum í fyrsta sinn í átta ár Írakar kusu sér nýtt þing í dag kosningaþáttaka var dræm en úrslit verða ljós innan tveggja daga ný aðferð við álbræðslu losar súrefni en ekki gróðurhúsalofttegundir Alcoa og Rio Tinto ætla í sameiningu koma henni í gagnið eftir nokkur ár úrslitin í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva hefjast eftir rúman hálftíma spennan er mikil en Kýpur og Ísrael þykja þó

gott kvöld ráðherra ferðamála segir mikilvægt að fylgjast með dreifingu ferðamanna sem hingað koma ánægju þeirra og ferðahegðun fjöldi ferðamanna skipti einn og sér ekki

öllu máli farþegum um Keflavíkurflugvöll fækkaði á milli ára í apríl í fyrsta sinn í átta ár færri erlendir farþegar fóru um Keflavíkurflugvöll í

mánuði en í apríl í fyrra fækkunin nemur þrem komma níu prósentum eða sex þúsund farþegum þetta er í fyrsta skipti frá árinu tvö þúsund og tíu sem farþegum fækkar milli ára ráðherra ferðamála segir að nauðsynlegt sé að fylgjast vel með þróuninni en telur ekki ástæðu til að hafa miklar áhyggjur að svo stöddu aprílmánuður núna er fjögur prósent fækkun aprílmánuður í fyrra borið saman við árið á undan

og tvö prósent fjölgun þannig að ég set þann fyrirvara í fyrsta lagi

auðvitað að horfa á næstu mánuði þetta er í fyrsta sinn það er ekki hægt að lesa of mikið í einn mánuð þess ber að geta að páskafríið var í apríl í fyrra en var að mestu í mars á þessu ári þrátt fyrir fækkunina í ár fóru meira en helmingi fleiri ferðamenn um Keflavíkurflugvöll í apríl í ár en í hittifyrra fjöldi ferðamanna er einn þáttur alls ekki sá mikilvægasti og hvort sem það er þá fjölgun eða að við séum að ná jafnvægi þá er fjöldi ferðamanna ekki það sem skiptir öllu máli heldur að við séum að horfa á dreifingu og ánægju þeirra þegar þeir koma ánægju heimamanna eyðslu dvalartíma allt þetta og þess vegna hef ég líka verið að leggja áherslu á auknar rannsóknir og greiningar mjög hefur þó dregið úr fjölgun farþega ef litið er

til tímabilsins janúar til apríl árið tvö þúsund og sextán fjölgaði þeim um þrjátíu og fimm prósent milli ára í fyrra fjölgaði þeim um fimmtíu og sex prósent milli ára en í ár er aukningin einungis tæp fjögur prósent á tímabilinu sem millilenda án þess að fara út af flugvellinum eru einungis lítið brot af þessum tölum mikið hefur verið rætt um það undanfarin ár að ferðaþjónustan náttúran og samfélagið sé að nálgast

þolmörk hvað varðar fjölda ferðamanna Þórdís Kolbrún segir ákveðin tækifæri felast í því ef jafnvægi næst í greininni og það að ná jafnvægi og að fólk fái smá svigrúm til þess að fara yfir stöðuna hvort sem er í sínum rekstri hjá sínu fyrirtæki eða stjórnvöld í stefnumörkun

það felast líka mikil tækifæri í því

Íslamska ríkinu kjörstaðir lokuðu klukkan þrjú að íslenskum tíma kjörsókn var dræm og búist er við niðurstöðu innan tveggja sólarhringa þrjú hundruð tuttugu og níu sæti eru á íraska þinginu og fjórðungur þeirra áttatíu og þrjú sæti eru tekin frá fyrir konur þá eru níu sæti frátekin fyrir minnihlutahópa þetta eru fyrstu kosningarnar síðan stjórnvöld lýstu yfir sigri gegni sem kenna sig við íslamskt ríki næstu stjórnar bíður ærið verkefni kostnaðarsöm uppbygging eftir gríðarlega eyðileggingu hryðjuverkasamtakanna áttatíu og sjö flokkar voru í framboði þeir helstu tilheyra fylkingum sjíta súnníta og Kúrda Saddams Hussein var bolað frá tvö þúsund og þrjú eftir innrás Bandaríkjamanna

sameinast um að koma á markað eftir sex ár tugir milljarða verði settir í verkefnið sífellt meiri kröfur eru gerðar til umhverfisvænnar framleiðslu og meiri þrýstingur frá viðskiptavinum um að svo sé þannig átti fyrirtækið þátt í því að samvinna komst á milli Alcoa og Rio Tinto um þessa nýju tækni mikið er notað af áli í vörum og álbræðsla ekki sérlega umhverfisvæn í fyrradag var tilkynnt um þessa nýju tækni sem sögð er í tilkynningu frá álfyrirtækjunum vera merkasta uppgötvun í heila öld í áliðnaðinum Alcoa og Rio Tinto hafa stofnað fyrirtækið Elysis í Kanada til að vinna til enda

nýju aðferð sem Alcoa hefur þróað síðan tvö þúsund og níu álfyrirtækin og stjórnvöld í Kanada og

króna í verkið það sem að gerist með þessum nýju skautum er að það verður ekki

losun á koltvísýringi eins og nú er út í andrúmsloftið heldur munu þessi nýju skaut einungis losa frá sér súrefni þannig að það er það sem gerir þetta svona frábært og umhverfisvænt og ekki auðvitað síst hér á landi og í löndum eins og til dæmis Noregi og Kanada þar sem eru notaðir

orkugjafar við orkuframleiðsluna líka að þá má eiginlega segja að framleiðslan á áli yrði ja bara eins umhverfisvæn eins og hægt er að hafa hana að frátalinni landnotkun var stærsta uppspretta gróðurhúsalofttegunda á Íslandi tvö þúsund og sextán frá áliðnaði eða rúm tuttugu og níu prósent samkvæmt skýrslu Umhverfisstofnunar í apríl það er því eftir miklu að slægjast fyrir áliðnaðinn hér

við að bíða og sjá þetta nýja fyrirtæki Elysis hefur gefið sér til tvö þúsund tuttugu og fjögur til að skala lausnina upp það þarf að takast á við vaxandi vanlíðan skólabarna og tryggja borgarbúum öruggt húsnæði segir oddviti Flokks fólksins í Reykjavík flokkur fólksins kynnti baráttumál sín í Reykjavík í dag flokkurinn vill efla leik og grunnskóla borgarinnar tryggja öryrkjum og fötluðum jafnræði á öllum sviðum samfélagsins og koma á fót

fyrir aldraða en fyrst og fremst vill flokkurinn tryggja öruggt húsnæði fyrir alla við erum flokkurinn sem langar til að taka utan um fólkið í borginni sem nær ekki endum saman og sem líður skort sem á hvergi heima sem á ekki mat á diskinn af því foreldrar þeirra eiga hvergi húsaskjól skólamálin eru einnig ofarlega hjá flokknum frambjóðendur vilja tryggja að efnaminni börn verði ekki út undan og að námsþörfum barna verði mætt

skóli án aðgreiningar er ekki að virka fyrir öll börn við verðum að fara að

horfast í augu við kvíða sjálfsskaða sjálfsvígstilraunir

vanlíðan barna og unglinga flokkurinn vill stórefla almenningssamgöngur og draga úr í borginni með því að fjölga göngubrúm og gerð mislægra gatnamóta við berum líka virðingu fyrir fólki sem vill nota einkabílinn sinn hér er vont veður marga mánuði á ári og verið að skutla börnum hingað á þangað að segja við alla farðu bara á hjólið þitt eða eða farðu á einhverja borgarlínu sem á eftir að koma

eru þær fyrstu eftir að stjórnvöld í Bagdad lýstu yfir fullum sigri yfir

Íslamska ríkinu kjörstaðir lokuðu klukkan þrjú að íslenskum tíma kjörsókn var dræm og búist er við niðurstöðu innan tveggja sólarhringa þrjú hundruð tuttugu og níu sæti eru á

þinginu og fjórðungur þeirra áttatíu og þrjú sæti eru tekin frá fyrir konur þá eru níu sæti frátekin fyrir minnihlutahópa þetta eru fyrstu kosningarnar síðan stjórnvöld lýstu yfir sigri gegni

við íslamskt ríki næstu stjórnar bíður ærið verkefni kostnaðarsöm uppbygging eftir gríðarlega eyðileggingu hryðjuverkasamtakanna áttatíu og sjö flokkar voru í framboði þeir helstu tilheyra fylkingum sjíta súnníta og Kúrda

talið er að myndun stjórnar gæti tekið dágóðan tíma þar sem bjóða nú fram undir merkjum fimm mismunandi flokka í stað eins líkt og í síðustu kosningum yfir sextíu og fimm prósent þjóðarinnar eru og rúm þrjátíu prósent súnnítar þegar síðustu þingkosningar fóru fram árið tvö þúsund og fjórtán voru deilur milli trúarhópa afar áberandi aðeins tveimur

vikum eftir þær kosningar náði hið svokallaða Íslamska ríki völdum í borginni í kvöld ræðst hver ber sigur úr býtum í sextíu og þrjú söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva

spá Kýpur sigri þótt flestir séu sammála um að keppnin í ár sé óvenju sterk og spennandi eftir því Björg Magnúsdóttir er baksviðs í

höllinni í Lissabon

miður allir Íslendingar úr leik hér

yfir þrjú þúsund og fimm hundruð auglýsingar sem voru framleiddar

eru nú í þróun á Hornafirði fyrir fólk í ferðaþjónustu sem

hefur tíma til að setjast á skólabekk ferðaþjónustubóndi segir að þeir sem leiðbeina og fræða erlenda ferðamenn séu stundum útlenskt

með litla þekkingu á landi og þjóð framhaldsskóli Austur Skaftafellssýslu á Höfn fékk styrk frá

fyrir önnum kafið fólk í ferðaþjónustu námið færi ekki fram í skólastofu heldur úti á vettvangi þeir sem hafa verðmæta reynslu í greininni myndu með skipulögðum hætti miðla þekkingu til annarra það er líka mjög erfitt að gera ráð fyrir því að fólk geti bara tekið frá tvö til þrjú ár og undirbúið sig til þess að byrja í ferðaþjónustu við þurfum að vinna þetta samhliða vinnu og byggja þetta upp með þeim sem eru starfandi í greininni því þeir vita mest um það hvar þörfin er brýnust á Berunesi í

Berufirði hóf Ólafur Eggertsson ferðaþjónustu

nítján hundruð og sjötíu og fékk litla formlega skólun í upphafi maður rak sig náttúrulega smátt og smátt á það að maður kunni hreint ekki nógu mikið og það er ánægjulegt að heyra að nú eru menn að brjóta upp ísinn svolítið og fara af stað með nám manni dettur í hug að nefna

dálítið mikið af erlendu fólki sumir hafa jú reynslu úr starfinu en þeir hafa kannski ekki hugmynd um hvað nærumhverfið býður upp á og þeir þurfa virkilega að fá kennslu og leiðsögn í því hvað þeir eiga að segja við ferðamanninn og hvernig þeir eiga að bregðast við þessu og hinu ferðamaðurinn sækist gjarnan eftir að fá tengsl við það svæði sem hann kemur til og það er best gert með því að sækja til þeirra sem hafa staðbundna þekkingu

verður námið sérsniðið að

til dæmis

þörf á að auka þekkingu þeirra sem fara með hópa í íshella menn eru kannski búnir að vera að fara í íshella í einhver fimm ár og þetta er ekki einhver þekking sem liggur fyrir hvernig menn bera sig að við að skipuleggja hvernig menn koma í veg fyrir að slys verði og svo framvegis þrestir og grágæsir voru meðal þeirra fugla sem fuglaskoðarar í grasagarðinum í Laugardalnum rákust á í dag margir hafa hreiðrað þar um sig jafnvel á óhefðbundnum stöðum

alþjóðlegur dagur farfugla er í dag og af því tilefni buðu grasagarður Reykjavíkur og fuglavernd upp á fuglaskoðun í Laugardal til að auka líkurnar á því að fuglar sæjust var nýst við tæknina til að spila fuglarnir voru ekki alveg á því að sýna sig til að byrja með svo ákveðið var að færa skoðunina í annan lund það gafst þrestirnir létu meðal annars sjá sig þá heyrðist líka í

þó að hún væri ekki

gefin fyrir sviðsljósið í grenitrjám þá byggir hún ofan á hreiðrin nýtt hreiður þá verða þau dálítið og virka auk þrastanna mátti sjá grágæsir og þá var sagt frá því að hefði verpt undanfarin ár í Laugardalnum þó að hann hefði ekki látið sjá sig í dag nokkur hreiður fundust líka starri hafði til dæmis hreiðrað um sig á ljósastaur sem hefur áreiðanlega verið skjólgóður staður og eitt

var líka að finna þar sem

var vel gætt þrestirnir sungu fallega en það gera ekki allir fuglar fallegustu fuglarnir þessir

syngja ekkert sérstaklega skemmtilega hafið þið heyrt söng lundans þegar maður stendur

í holunni sinni ægilega fallegur fugl samt þrösturinn í hreiðrinu kippti sér hins vegar lítið upp við þessar eftirhermur enda hafði hann um annað að hugsa og miðað við hversu vel var gætt má vænta þess að þarna verði komin stór fjölskylda innan nokkurra vikna

að veðri austan kaldi eða strekkingur sunnan til á landinu

skýjað með köflum og dálítil væta en hægari fyrir norðan og bjartviðri hiti átta til fimmtán stig

strax að loknum íþróttafréttum

ráðherra ferðamála segir fjölda ferðamanna sem koma til landsins ekki skipta mestu máli í apríl

fækkaði ferðamönnum í fyrsta sinn í átta ár Írakar kusu sér nýtt þing í dag kosningaþáttaka var dræm en úrslit verða ljós innan tveggja daga ný aðferð við álbræðslu losar súrefni en ekki gróðurhúsalofttegundir Alcoa og Rio Tinto ætla í sameiningu koma henni í gagnið eftir nokkur ár úrslitin í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva hefjast innan skamms spennan er mikil en Kýpur og Ísrael þykja þó